ग्रीक लोक आपल्या नावाचे फेस्त मोनोइतात। ईस्टर मोनोइतात ग्रीक लोक छोउद कुसळ। असता तेडना प्लाटी फोडून आणी ओपा म्होनून। आपली कोशि धकोइतात तांचे खेरित नाच असत। ते म्होल्लेयर स्यृतकि कलामातीयानो आणी ज़ईबिकिको। लोक आपल्या व्होड्दीळांक मनाम लिकतात। आणी तांका किरीओस वा क्यीरिआ म्होन। पाचारतात ग्रीक लोकांक कॉफी आवडता।